Koondiaa nuun ko'o ko'o kaa koó diki koo ndiaati jiaa ku kuinindo xi daayuuna'ati xi ñaa a kuinindo ti xi kiiyi keeti kiiyi te daayuuña'ati te viika nuu lu'uliundo a viika te ña'axi yuundoti.